<hesitation> faida zihao kuteshinda lugha ye- indewekwa kwasababu. Faida yakwe wadaha kuitaa hanu na mkimbiji endelea kimakonde, utagea na mmakonde. Waitahanu naa mshoto, kwamanya kisambaa utamuwia nakekura, watamuia kisambaa wahauka hanuu waita kwee rufiji watamwea na harufiji kwa hiyo lugha zose zina maana. Hataa hawa wanjile kufiya, ukaimanya lugha yao basi utashindana nao utamenya nao, kwahiyo lugha zote zina maana